أنصحه يحدد وجت معين يوميًا مثلًا جبل النوم حتى لو عشر دجايج يجرا خلالها واللي وجته مضغوط مرة ممكن يجرب الكتب الصوتية وهو بالطريج، أو يسوي شغلة تانية بها الطريقة راح يخلص كتب أكتر مما يتوقع.